Rɨ gɨŋ ri ŋ gɨŋ wɔɔ, pɨ lǝ́ǝ lǝmɨ fiaha fiaha lǝ lǝmɨ kɨŋyɩrɩtǝǝ turu kɨŋyɩrɩtǝǝ lǝǝmɨ na acaamɩpǝ, caamɩpɨwe wɔɔ turu pɨ ŋkpɛ pɨ tɨ pɨ lǝǝmɨ ǝpǝ pɨ kpii pɨ rɨ kɨnɨŋkǝ wǝ Pɨ lée yee anɨnɛɛ rɨ gɨŋrǝ mɨŋkɨsa: gɨŋɖɨwe wɔɔ, láa pɔrʊ anɨnɛyeetǝpǝ pɨ ŋ koonu gɨŋrɨwe pɨ láa pɔrʊ ɛɛ tukaŋtǝpǝ rɨ sukuupipiwǝ Wǝ́ pɨ láa pɔrʊ otukaŋtǝpǝ pɨ ŋ kuŋ sukuu lo we wɨ tɨ wɨ tɛɛ pɨ lóo pwo kɔlejiyǝ Pɨ lǝ́ǝ tɨ pɨ ŋ pɔrʊ acɩcapǝ pɨ ŋ koonu sukuuwǝ lo we wɨ tɛɛ pɨ lóo pwo liseyǝ wǝ́ pɨ láa pɔrʊ otukaŋtǝpǝ pɨ ŋ tɨ pɨ ŋ koonu sukuumumuŋwe wǝ́ pɨ lóo pwo inivɛsiteyǝ Fiaha láa pɔrʊ anɨnɛyeetǝpǝ mɨ ŋ tɨ mɨ ŋ kʊla, pɨ naanɨ. Láa pɔrʊ akɔŋtǝpǝ pɨ lǝ́ǝ kǝrǝŋ gɨŋɖɨwe turu akɔŋtǝpɨwe pɨ ya pɨ lǝ́ǝ rǝŋ. gɨŋɖɨwe kɨ oturɔɔrɔɔyǝ yɨ pǝǝ pǝ otupɨlɨtǝpǝ mɨ anaanaayeetǝpǝ pɨ paa nya fɛɛ pɨ cakaa gɨŋɖɨwe Amaa ǝkǝǝkpǝlɨtǝpǝ mɨŋ pɨ lo furu pɨ pǝ pɨlɨ otuyǝ wɔɔ. akɔŋtǝpǝ pɨ lǝ́ǝ kǝrǝŋ gɨŋɖɨwe. Fiahaa ke lǝ́ǝ tɨ mɨ ŋ yɩrɩ lǎ atɛɛkpɛŋtǝpǝ Lóo toŋ lǝ kǝ́ yée yee kɨ la kpɛŋ kɨ wɨ poŋ wɨ koonu lǝ wǝ Lóo toŋ lǝ, ŋ maŋ lǝǝ ɛɛ ecikaŋtǝpǝ pɨ pa ya pɨ ŋ kǝrǝŋ lǝ kɨ pɨ ŋ kaŋ lǝ kǝ́ yáa kpɛŋ atɛɛkɨ we lǝ fɨ wǝ, kɨ wɨ poŋ wɨ kooŋ lǝ wǝ Fiaha ke, nǝ́ǝ tɨ mɨ ŋ ŋ ku kǝ́ yée yee, ŋwʊ ŋ náa yɩrɩ kǝ́ yée siiri lǝ̌ akɔfɩpǝ mɨ kookooe lǝ fɨ wǝ Fiahaa. lǝ́ǝ tɨ mɨ ŋ toŋ lǝ kǝ́ yée yee kɨ le yee otulǝmɨtǝpǝ kǝ́ yée yee anɨnɛɛ lǝ fɨ kɨ lǎ anɨnɛɛ yǝ ko kɨnyɨɨkǝ Kɨ le yee otulǝmɨtǝpǝ wǝ, láa yɩrɩ lǎ wɛlɛŋsiɛdǝ lǝ kpǝŋ Mɨŋ nyarɨpirɨ rɛ láa haa wɔɔ, lée kpii yupurǝ mɨ ŋ yɩrɩ kǝ́ pɨ lée yee kɨ pɨ piri nyarɨpirɨwe wǝ Lǝ́ǝ tɨnɨ afɛɛcáwɛɛyǝ rɨ ǝtɨŋtǝǝyǝ mɨ ŋ tɛlɩ kpookpoo Vǝ́nɨŋ mɨŋ rɛ laa kpaa wɔɔ, ŋ ko ŋ ka cá na wɛ Fiahaa lǝ́ǝ tǝ mɨ ŋ toŋ lǝ oturu pɨ lǝ tɨnɨ osukuuyǝ pɨ ŋ kpii lě epipǝ rɨ osukuuyǝ oturu pɨ lo ru rɨ opurukǝ amaa otuleecii lǝ mǝrǝ, pɨlo yupurǝ rɨ ŋ wuru. wɨ lóo kuŋ oturu ya yóo ko kɨnyɩɩkǝ. fiahaa lée yee otuyǝ yɨ naanɨ Lǝ́ǝ rǝŋ lǝ mɨ ŋ ru láa toŋ lǝ rɨ lě ekeeririyǝ Kǝ́ ye yee kɨ le pee ri la caka kɨ la pa nya anyarɨpiyǝ wǝ. Lǝ́ǝ tɨ mɨ ŋ yɩrɩ anyarɨpii le eyǝ we yáa haa lǝ Kɨ lǎ vɔɔɖǝ bo poŋ wɔɔ, lóo toŋ lǝ Oturu le ci kǝ́ yée yee kɨ la cá yɨ wɔ, fiahaa lǝ́ǝ tɨ mɨ ŋ toŋ lǝ kǝ́ yée yee kɨ la nya acʊmatuyǝ le yee acʊmaa kɨ yɨ ko kɨnyɩɩkǝ kɨ le ri sɩsiɛrɩ kɨ le tii vɔɔɖǝ kɨ wɨ ko wɨlɨɨrɨkpǝ wǝ Fiahayǝ ke lǝ́ǝ tɨ mɨ ŋ toŋ lǝ kǝ́ yée yee kɨ le yee lǎ anɨnɛɛ kɨ yɨ ko kɨnyɩɩkǝ oturu la pɔrʊ ecikaŋtǝpǝ lo koonu lǝ Lóo toŋ lǝ rɨ kǝ́ yɨ lǝ yǝ́ǝ fɨ lě nii le yee anɨnɛyǝ kɨ la yɨ paa yaasɩ, lóo toŋ lǝ rɨ yɨlǝ kpǝŋ ke Fiahaa ŋ nǝ́ǝ tɨ mɨ ŋ toŋ lǝ kǝ́ vǝ́nɨŋ mɨ akpaŋyǝ yɨ kpii rɨ awɛ lǝ kpǝŋ wɔɔ, ŋwʊ ŋ nǝ́ǝ tɨnɨ akpaŋtɛŋtǝpǝ mɨ ŋ tɛlɩ a pɨ ŋ yɩrɩɩ lǝ kpǝŋ. Oturu wɨtaarɨkpǝ wɨ lǝ pǝ wɨ lo koonu lǝ rɨ gɨŋɖɨwe.